To duk lokoci mi kwinu nangeneri ba dike mi ki mareri di- dike ki time nde kabeu farko maki do kafiye woro chi kwomdilotiye, Fiye kwabka diloke yiam fiye mwon ken kwaa ma mati kaban kwamame, to wi mordike no bo fiya folka ko mi damda ba dike mu matiyeri, muo to do mwembo niram namiko chiko ri do fiye na ken kwaama dike minyo kabe kwaama a chemenka dikemi nyo bwiye no chwubwiye no muma lafii kwaama cho chi yomme mu kin choti cha chotti mwembo murech don bibwe nifire wiki dike cho nyo kaberi be diyekange mari nuwe chwemou to wi mor dike wuro mi to lokaci yo uro yila ma bwanten kwaama tiyeu fi- fi- fiye kwobka dilo kange dike wuro fiye yilan filangeri miki do fiye yomchom hankali miyo be ken bwimiye to hankali mi beken bwimiri mitomo ya kwobka dilori modo Fiyekub ka dilotiye kange tukatine mwe kange nuke kange nobbo wuro mwo bwanten tiye kange nobbo woro yilam shi bi fimer mwerori, mwan fiya cha ka kaba moriche kuma mwan fiya dike wuro ya kabadi an tikan rayuwa nen an tikannene zuwa don nobbo wura chukeneu zuwa da nobbo bero chuekeneu mwan nawati ki ga dike wane mane kuwa yilan dikero ken mworeche.